जोश आमे कोतुई की भी खोज की जाए तो मुझे खुशी हो और आगे कोई भी हो। जस की हम क्र सकु या टेटके नंगे मुज आचे से सोचनो परदो।